Puna han maviri'a nɛ mi a zo a vɛra lo a vɛra uwi han maviri'a so we wɛwi han we wawi da han we wawi da a huwo ba bera puna we we boni a ba nicoza wa heba ma tete ni we si'an mɛ yirawe a'o bɛ si'an o o tawɛ a ara vano vano nɛ ma be o ha'iri si sani a mi huwo a vɛ mi voyazi